കṅഗരു കṅഗരുദു ഹേനു കṅഗരുഗു പവുഛിപ്പുന്ദു। അവു ഐഥ കുദിനു <hesitation> അന്ദ ബലേനു। രക്ശനേ വല്പര അവു ഹേല്പപുന്ദു കṅഗരു ഉന്ജി। ശകഹരി പ്രനി അവു മുല്ലു, ഗിദോലുനു, ഏല്ലേ। ഹുല്ലുബോക്ക ബേരി പുര <hesitation> ന്ഥിമ്പുന്ദു। ഉന്ദു ഉന്ജി ഉശ്നപ്രദേśഇദ ജിവി ഉന്ദു ജസ്തി। അśരിലേലേദു ഉശ്ന വതവരദ। <hesitation> ബത്കുന്ദു അവു ദിസിലേനു സൈസുവ šഅക്തി ഉന്ദു। ഐകു ഉന്ദു ഉന്ജി അśഅക്തി ദൈക പ്രനി അധിപ്പുന്ദു।